इम्मांधर शब्द सुनचेन त चीकु पहिले आंग कीशांग नेताियो तंग ख्याल ब्च्छया। चैयके हन्ने रिंग्ज्या घ्ह इमांधर टोख आदी पर्ट्यु नेता बेहिमान तो, होदोस किन झूठा वधा लांछिक, किन कमांग माल्न। होदो झूठा तो, करप्प्शन लांज्या तो, ह्जेसके चयी रिंग्ज्या तो। आनू इमांधर चाहिएके सी रोज्या। ह्जेहि तो इमांधारी ल्य की एधु तंगेस किशांग इमांदर नित ता आइदु तंगेस बेहिमान निते, ह्जे ल्य निन्ज्या। इमांधारियो कीशांग सच रोमो ग्याच हुजु हि इमांधारी निन्ज्या, आई विश्वास् घतोच ब्चेननो ग्याच। इमांधारी एह पहलु हुजु ले तो की ह्जेस इमांधर नीमा कीशांग देन हैस्स ले विश्वास् लं स्केतो। नेतिक जिम्मेदारी ले निन्ज्या। इमांधारी ह्मेशा मेटिकतौ सम्बन्ध्स् निन्ज्या तो कबी कबी हुजु ले निन्ज्या तो की ई मियु शी-ग्लत चुन्ने पदेच्य तो हदेरंग कीशांग इमांधर नी नी शी तंग चन्यामो ग्याच।